أتمنى أزور مدينة إسطنبول في تركيا لأني حابة أتعرف على تاريخها العريق، وثقافاتها المتنوعة بين الشرق والغرب، ولأنه معروف أن المدينة مليانة معالم تاريخية مثل آيا الصوفية والجامع الأزرق. وأتمنى أزور أسواقها التقليدية، مثل بازار الكبير، وأتمشى فيه، ومعروف إنه الجو هناك مميز، <hesitation> والمزيج بين التاريخ والطبيعية. خليني متحمسة إني أزورها.